बुन्डा सवाल पुछा करें, ते नहीं आवे, ते काई करें बोता डेन, कोई दे। कोई दे, कोई दे, काई करें, कोई दे, काई करें, काई करें, काई करें, काई करें, काई करें। काई करें, काई पी जनां ते, काई करें, देह, कहड़ू हाई लुगुं में पी धी। ती वाध भी कोरते, काई करें, कोरोंने कोरोंने टे, ने, जानतो राबडी पी ये भारल रहों, हाई मम।